Nza shadeyaso naga namso nzashadeyaso mengwara ngurena wurtata kunatuna lagos duk maloraa mashikshadeya sunya kanya makaltan shadeyasun izakeikun tayakeyitul mamarota dasi yata yakul kadan shade yamsa ta suruftaun su lardun mayos o faidarogo umsun na kuma kuman adomo lardurguumo anso izoo marowa woto nado kurmama waire mbane waizina mbane mbane mallam e har en yari mayataheda hallan dabanga kazulbuta da kuma yaato yatul talle da yamshungullu wayera yandullu do mandullu mandulu wa gunyase tuku ara mo kiworanu shadeyaso musa kulusu muta kumani atoma shade yaso kumani a bara mo mza shadeyaso kuma a sharbu mbara wal kiya mmara ngana siye unde kunani innaka mashadeyaso kunde muna yerwa torsulnamniya gadowasa walke bbabara lo walke mbio di lo walke

Innensha inenkui ddukkuma yeke muhan sane yaro gake mitamyeta iseye famohe koa kamoya mifamoya.

Sulaka miya yasende dasi umtana usumnada lla yatiyamde azara dane misakaso doftun ammdan uskiya amma kwa ko sayagiya umdudanyo mibisan nsanawan lukumantumin njiya nnaguan fagguma wawulon mengorowa gula dase nsana wangasaki shawarisu nkui kanansun sha kanansu si iskiiyanza faan dukkuma nandeamasun use undu ukuwanga amma sun wuse nunganu uku namasun wuje wande de makku kahahu maka fduru k nama su wusego yakiadiri faga logos tuanhe lura ndu kam ta ambana nki kam shaa maradanhe kafa sanne gi kuman afomo wai sania nasisa wasu sania masua astan kuman sara suma saniya subu shiga bunte saurahiga waika sanya nunga nau nate mala saniya umtakiya tubu shigande kumani nde kushufui kuzan kakukusuna kallakoo ka unkiyankoo kanshankonde makentamando innal ndede da ngalko lekki yande dasi kumani abamo kunde bunray a duganjiba kumani a bamo numhin dumshimhe ndumse numzen ndum fusa noskoye salo kala gumo Lukuma salawa numza shade yasu mnagumo mato sirgibida num do kuma tamza zakutara lauragumata yatiyataya yatiya saftun digadefara shadeyasun nakara musa kunne mosani mse mumzun musanawa numza musha mutara kuma ngorowa zabun dsi kira zakabaramu maka mo wera konnataweyaa yahe dae kumani ato kwande hamo kuradangallum tadan gahe muwerata kashinganda ahamo waira guye wanta karau ma walgu diye karagu nomarol he hewamsima dasi kumani nduljokoso abrambu wasalazilangarta chuwarasu akayambude biyenna kalmo nofo hundata hura boshumolu mbotada rashime rakuwelu shina gama musa kuralum loru takra mufsatun shade shade yaso nnalu yaye ndudesatun ma kunassar batuma susakurar indiya anawanun zaburi mashigoa matanumsu wantu wanna taramulo tutuwara zulgu